¿Xiná rxieu ra gyiéb nal ré? lará ní napní pur gac ní, tautiep´ ní ni zob lanyní mootor xten ni ní queity-queityní iganí gunní gunaalní zroo lotiepy luguary pues byien zgání per bal broó zarú ra ni xinní gunní chi tïé cualquier tïé gyiéb nal ní nap´ën rulizën pus nap´ní pus gap´ní ni gunnahl laní ré te chiní gac´gan gac´nahlza lanyní chi nuní ziet´není ní gac´za gwei, ni gac´za gwei pus nap´ní que gac´ní tïé temperatura, nap´ní que gac´ní tïé menos cero gula cero té chiní gun ní gan gac´ní gwei té lany get´ah zhaá inizaën galn´diuhdiz lagíni ni na, ziezá ni ryugyiec´a run ra gyiéb nahl ré.